गर्मी में तापमान ऊँचा होत हैं। दिन लंबे होत हैं। और गर्मी अधिक महसूस होत हैं। सर्दी में तापमान कम होत हैं। दिन छोटे होत हैं और ठंड अधिक महसूस होत हैं। बरसात में भारी बारिश मौसम और नामी वाले स्थिति बहुत होत हैं। खेती और जल सचेत खातिर महत्वपूर्ण हैं। पतझड़ में पेड़ पौधों की पत्तियाँ झड़त लागत हैं। तापमान धीरे-धीरे ठंडा होत हैं। बसंत मौसम में सुहावने मौसम होत हैं। फूल खिलन लागत हैं, और ठंड कम होत हैं। शुष्क मौसम में पानी के कमी वाली स्थिति होत हैं। खासकर के रेगिस्तान इलाके में। तूफानी मौसम में आंधी बिजली गरफ और तेज हवा वाले स्थिति रहती हैं। लो की गर्मियों में अत्यधिक गर्म हवा चलत हैं।